Kem ta rokuk molo labuhe kem ta pu tanga avat ka. Ne nobung lo han na tito ta mung kone mo ka e per ena mo kai anga ma e bung he <noise> kem ta nir ena na kem e me kem ta rokuk molo labuhe kem eme kem e me kem ta tiou kem esi kem ta ka e per. Kem ta ka e per ena ok lo, kem ta ka e per pisa tita nai mene kem, kem ta mil ta nir kem ta lungalo labuhe loyok ena ma kem mil talo vatono. Kem ta mil tanga vatono ikem mo, mo rokuk alo vatono siam ne lami na nir pe muntua yo komia ma oi ike se rokuk ma ko yo sona likere anga mo ne nobung ani me lung mo labuhe mo kem sa likere go tamba kaukum. Tine ta likere tamba kaukum ena na mo yo to ker molo yo mo yo tota livuma alo vatono ngkem au kave rok ma. Ta livu mo un lo vatono ngkem ena labuhe likere tamba mo tikato ta ringo ma dinga nobung min to ro nuye mo ti kato tuva buka anga mo laka va labuhe. Labuhe na lakap ena pu monga ma mbuom ena na vuri tania na nobung ana to tur ana na tanana to ti blik mo ti blik mo tiblik. Tita nir ena tita ro vie nana nabung ara pu men ena ma. Manga tonga kaukum ta po nana ti ta long ma barana ti ho. Tita pu ta rovie delem tan ana buor buor ma per kami amor ena ko atimo ti nama nga tayo. Timot, tayo ke nir ena na ke ti ho ketir pek mer ma delem ntan buor, e labuhe na sing ri ma. Tita nir ena tita no buo ni na tita posie ngalo labuhe. Mo to kaukum tita pu na tita kokolo ne driva na me lungom labuhe siam men tita rovie tanga lone bale nga mo na e kining menien ena na devin tita rovie ti ta puvan ma. Ok alo pukana nga tome kirkir mome lo bale nga kem ta ka e per lami nga to girie va kem nir pe mung komia ma oi kese pu mo kese pu mo kese na ne tomenang perinir pe mungko oh siam a tomenang me ro, me ro anga lo pam. Ko yo kata mui mo nahan eni e bung per ani ano yo keke yo pe nobung ana ma tedor ena ma kaning nir pe mung komia ma timoti kese nahea tomenang mong ge e manga tonga dian pe inir ani putor ana yet oh yo kata mui mo nahan ano yo ma ko ine to pukana mo ine puna siam ma iro ne mansie na nga anini ne ya gua, gua tiblik tita rovie tanun tita mil van neya gua ti blik molo pukan. Man to mu buop tonga ge yo ma mo yo tota ruru ma ko tona likere anga mo di yo kata mui mo gua komun tapu na ta gua na mo aini yo ta ringo ma yo ma sene labuhe nga kone yo kamo rokuk anga lo buka nga korek neme no nuye tika tamui mo gua mo tika ta mui mo lung mo buka labuhe anga laka. Bikos anga lone pukana min del min ka mepka me blike. E sal min ka mep ka e labuhe min ka mepka horek anga time toi to pautu pautu e hua ma ausi loi komia ma molo puanga tisane lung moi ena tison lakap huam vai mo tika kata mui mo lunga mo elo min. Siam mo yo anini yo me kuam huam ma mo yo sene lunga taro nde oh sana lunga toro mene yo me kuam me kuam alo pukanga mu to po yo ma pe yo kata mui mo ne. Mu to buka yo tosi lo tena yo mo yo tota gua buka ma blodu yo mepka dele ma yo mo yo sene na to puka na nga kalo mana nga yo van na pung ngil va yo per alo puka nga yo sopu na ro pukana ma talo pel to yo. Vanon mo mu kudeng go mo mu pur. Ntu pur mo mo ntu kudeng sana vanon morien go. Sene na vanon mo rien pe sona radel anga lo nsal sona radel bikos manga min tini ta ririe aulo del varam ani nga yo me radel yo me valong anga time utor kona ro pulo sl na toya vatono a nensi mo micheline to ra ta radel manga va e pke ta pu na manga me lung tita pu no na tita lung mo doro tita long toro ma ikuma ikum tato kuma nini ga nae rona tanun. Kuma sa na e rona tanun sene siam anini kem sa no ne iluk lol kuma. Tita nir ena na robarani na kil bur sigol lol di micheline ke kil bursi gol a nensi keti tonga kirkir lo bale nga tone kai e rosi herek alpu di ta dede mo ti ta vam. Pulo ni nir ena na i ka eroisi na somi ni ho radel ma kilkil mbak lol di ne bus sigol lol di na none mene ni. Nobung anga me lung ro ne viso na te ne mene na nga on ena na vasini lema di na ro mbek lol di men van ma va e per. Men van va e per ena pum, pulo tintonga anini kami tintonga min. Tita pu ta peltomun tua kem alo labuhe na yo ta muntuna di yo me kuam alo puka na ma. Mo yo me ringo ma yo mo yo kame long mene herek siam. Yo keke yo me radel malanga yo sene na radel yo somo na ringo ma yo toro mene nga yo ta radelbikos pukana tita va mo tisan so sier komia komia tisan nin tonga tisan lung mo sier tisan nim kiling sier. Tsan habhabar e blodu sier anga lo pukana kame kame blik. Seta ringo ma sier sesa radel sesa radel vantem mana, sieta rade vantem ne va sieta radel vantem manga kusie mo di keke ke radel ke ka mui mo radel anga oh yo ta radel yo ta gua kom nga yo ta gua siam. Ke radel ena em malanga ke radel kese radel vantem mana ma ke kamui mo radel konga na ike ti radel konga manga bla lol di ti meblik oh siam kese radel toro mana ma. Mo yo me gua, yo me va go labuhe anga mepka oh labuhe kamep ka aunga toron nde yo sene na langa toro nde na muntua di oi kosa to buka mene ni kom ta unia van kom kamo ne to mam ning ni ne puka ni min aunga lo ne. Ne van ni iluk lo sier mepur koto, eluk lol sier mepur koto mo sie kam mo ne mantua nating iluk lo sier. Seta va, va iluk lo sier, sieta gua tema ne ngha nga mu buop mo ne no iluk lo sie. Mo yo me kuam vam ma mo yo me pukana ne me pi nga hermbi yo nga yo kame lunga modi yo me mung kone oh mo kuari ma anga ike me va on ne, ne radel aning anga yo me radel kuari steret, kuari nga yo me radel mo. Mu keme va oh yo nga yo me radel kuari mo anini yo kame ringo mayo mo radel radel min siam ma sona pu tanga lo leuro na sona mar alo manir sona va. Manir anga kone yo kata mui mo livu tamba den siam. Sene na vuri na pe sona vuri kere na pe sona mer sona habua lalgua yo on kia yo. Sona mar me bu na sona va go yo me kuam sene pu na rone pukana komia per yo sopu na gua lo ne mam sie ma na nagua lo ne mam sie yo sona pu na. Anini min bung per min mar koto ma e labuhe mar koto ma mene mene mo yo me kuam humam alo pukana ma yo kame long mo ne mantua nating iluk lol yo siam. Yo me, me va oh iluk lol yo anga yo me radel.